Inni nakke nu kupilea motoro na oto inni <hesitation> ka kunni-kunni na inni motoro ji rie-riek ri balla ku inni-inni motoro a panting todo inni la ni pake lampa mange-mange ka punna anre ni motoro apa gitte la ni pake inni aklampa pada, <hesitation> lampa ri pasara lampaki assikola lampaki anjama <hesitation> harus paki injo akmotoro punna nu lere tampa'na mingka punna nu ambani ja iya tala ngura jaki la dakka-dakka ka inni nu lere jari harus paki akmotoro nampa ballo na to' injo pole anua motoroa daripada otoa, ka gampang to' i erangang na nampa <hesitation> nu sempo-sempo tokji polea ja harga na inni motoroa <hesitation> kecuali injo punna nu otoa <hesitation> libak kajjala i ku sakring jari motoro mo rolo ni halli nampa tala susah ji pole perawatang na inni motoroa <hesitation> beda-beda rung otoa inni motoroa <hesitation> gampang ji la ni sambei oli na <hesitation> gampang ji oli gardan na la ni sambei <hesitation> ban na gampang tokji pole la ni bissai ja <hesitation> mingka mungking iya punna lohe tokji doikku arak tokja make oto ka nakke <hesitation> macca tokja pole ngerang oto Nampa inni otoa inni lohe todo ni kaguga-kagunanna na kulle ni pake takbala ki keluarga lampa <hesitation> paling nikua hibburang punna riek nikua acara keluarga, kulle ki dongko oto' lampa rung keluarga-keluargayya riek to' injo pole beda na rung motoro a ka punna bosi i <hesitation> tala na bosi ki, tala pada motoroa ka motoro ki lampa ki isse rolo laklang inni, kang otoa anre ja iya ka nu langsung ji riek ata' na <hesitation> injo ballo na todo' injo otoa